די נעגל האט א שארפע שפיץ ביי אירע סוף אבער כדי ס'זאל קענען אריינגיין אין א האלץ דארף עס ווערן אריינגעשטופט מיט א שטארקע קראפט, דא קומט צוניץ די האמער מיט א שטארקע כח געבט מען א האק אויף די קעפעלע פונעם נעגל און עס פארט אריין אינעם האלץ.